दूध चार पांच बरकार ना होई अलग अलग स्थ्रोध रहा है। वसान मात्रा ने पोर्शन सक्राउन अलग अलग रहा है दूद। सब ती आम ने पोशाक ती भरपूर रहा है भैंस ना। <hesitation> गाइवडिन दूद ती तोड़ो गाड़ो ने वसा युपता है दूध बुक्रिन दूद। आसानी ती <hesitation> पोच जाए ने अलग-अलग मिठो। स्वाद अवेरं ते ना पूल क्रि दूद <hesitation> बच्चन चोटा। बच्चन ताकत बड़ावनन उप्योगी रहा है आवे पोदो पोदासी बुनेलो। दूद जोसे बादाम दूद, सोया दूद, नारेल दूद, ओट दूद।